Ki kura ti yarki thlawatsi ka mdirkina, ik libila yarki thlawatsi ka mjina ta kutaki, ik kiti shimtu ya tsora, ina ga msira kamnya in tsorni layi layi layi tin tsorni tcha mdina sifi afiya yaru tana pila tsor ngini ki hara ndaku a pa ƙi mdimti kir, mi tsorimta tsara ka famta ƙiƙi ka putta ƙuba tsuwa tin ya kiti ashana ki jita a bom. tatsi, mi sibili ik tsapti wanke wanke, ik fati utsum ka puakwa mai lidi ka batti uwu, yatsiata mnya lidini yakwa ga msira ya kwa kici wanke wanke, ya kwa kuri kici wanke wanke ik bubuyi nda akwa suti ya bubuya tsuwa sur ti nƙa dari a didipa suti hyel hamta tsuwa ik namtu maƙenker ki darar tsuwa datra lukwa thlipa, da tira mwari akwa vi tida thlipa alada, da kwa tira tsuwa yadwa kahi su, ya lumbwa yakwa ninimti suma naƙi suna bil tin yekwa nam tri, mi iki namti tsuwa tin i sibila akwa kutaki yar kwa sikatsi ga mwanki kiryaru, mi ik hara mitipi yar 3i tllati yar ki lumbwa. Ana tsuwa ni vir ki lairi, mi ik kuri kithir a kwapu tiri, mitipi na mwa a tsira a hara da makumari, ina ga msira kurir mitipi, yar na gari ka yar kertikur. mi ki kura ti yarki thlawatsi ka mdirkina, ik libila yarki thlawatsi ka mjina ta kutaki, ik kiti shimtu ya tsora, ina ga msira kamnya in tsorni layi layi layi tin tsorni tcha mdina sifi afiya yaru tana pila tsor ngini ki hara ndaku a pa ɗi mdimti kir, mi tsorimta tsara ka famta ɗiɗi ka putta ƙuba tsuwa tin ya kiti ashana ki jita a bom. tatsi, mi sibili ik tsapti wanke wanke, ik fati utsum ka puakwa mai lidi ka batti uwu, yatsiata mnya lidini yakwa ga msira ya kwa kici wanke wanke, ya kwa kuri kici wanke wanke ik bubuyi nda akwa suti ya bubuya tsuwa sur ti nɗa dari a didipa suti hyel hamta tsuwa ik namtu maɗenker ki darar tsuwa datra lukwa thlipa, da tira mwari akwa vi tida thlipa alada, da kwa tira tsuwa yadwa kahi su, ya lumbwa yakwa ninimti suma naɗi suna bil tin yekwa nam tri, mi iki namti tsuwa tin i sibila akwa kutaki yar kwa sikatsi ga mwanki kiryaru, mi ik hara mitipi yar ƙi tllati yar ki lumbwa. Ana tsuwa ni vir ki lairi, mi ik kuri kithir a kwapu tiri, mitipi na mwa a tsira a hara da makumari, ina ga msira kurir mitipi, yar na gari ka yar kertikur ka yyar kumshi. Ngiza yana ɗil kirir su kwar, shang mitipi na si a tsira, mi tarku ana ƙili i pila ƙili, ngiza tsuwa ya ka mnya saha ana ranke yana shingai, yana ɗil kwakwacin kari, mjina ƙila ra ƙi mati karir ha, nati da hir ka hari da kikira ki mata apa gonjo ya matari kisi ki pwui avi, mdinaka dikilinni ti tak hir kika tsuwa tita pila ta bara ɗilimtari ina mwari ki mata ki si kivifi, to answari yadi na dik ka mitipiwa kilara saka ika mitipi. Ya mati ɗaɗumwa, ya mati huihwi, ina sulumta kaikata, to yaɗina dikka mitipiwa, yaɗina dek ka maɗankerwa to tin ina ga msira kur suni, wala akwa zara mi ngir si anti gi pila ga pakra, ga kwa bara ƙi wanne to tin a hwui maɗonker a puri tsi da sintali mitipi kamnya midak si ina nadada sulaka rakka akwa tsiyada, ki ndada sulaka rakka kaɗa hamnya, ana tsuwa ma ɗanker da ɗena gila vinati yata wa, ya tsokti kika mzir kai wane sira nzi, te sika hwui wada mjirda on thlani, nzi ki thlentiga, kata pila ndi thentira amma ɗuwali thlenti ngini ki mwa akwa a gini kulin ki si, tin ya pila awa mwanti thlentini afi ka si abila ngi kureli thlentirna, tin har mwankir kutaki na pila ka anga Ngir nza zara nginda, gir si wala mafa gaɗi harawa akwa zara ginwa amma yara wuti vir thlen madanke wa sai mi gan haula yar mwa gana ndadi miri, i pila nzi ka madan ker sai ngi sidi laku ta ga masɗa akwa suma ɗiwa tin an ka yor kertikur ka yar kumshi, mi sulaka akili ki mithiralada. To nna suɗu kura tsuwa mi vir ki kuri, mapa virir laduwa ina tira la kwaya, ya fwabila kila chip, kilni ka maɗanker femta kada durbila lambatu ki kaa sur mwa na ya lukwari, kamnya yana la kwaya ni yana ɗa mwanti gonjo, ngini ti yana ɗilmi yana mwantala ɗa, mi ƙi mw- da tsuwa mi ik wuti suti ya tsokti mata tsuwa imata i sifiyi kikari, la ka ina mati livar ki si mu pumta livar ni wala ni mwanti kukwa makir madanker. pamtari koda kicimta koda jiktali ata uwu mi ki bwa, laka ma ya tira livarini a ta uwu, mi si ki bwa diki fobila, ki shiryata ata trry ka vi a nyafu ma dankereza. Yaɗina damititsiwa kiru akwa difi abirwa madanker a tsikwa surna apa kula ya ndadawa, da dina tsikwawa, yaɗi taba tsiwa zargida ka suginiwa, akwa difi abir nda kilimta surna wa kula ya ndada wa, to tin yara nga msira kurir tsina, zara ngindani i tsikwa ik hara mafi kumnya murfa, kamnya i tsi dama akwa kir kuthli na mta tida si diki gado nda anti lukwa a mzirni laka, mzirni tsuwa anti to pila ta kwa bara ƙiyni, yar tsi akwa yar ɗina ti ko kwabawa, yar ga baba salina ga maya sdina anti hyel hara ka da, da pipi akwa tsaida na mazim, anda nza ina da, saida diki dikiyi wartani anti libila anti ka akwa durbila nzirki ni, ada tsuwa yar lukwa kini ndi za yarua kwa kini gapani mdin pila yanayin yarda ti namti kiyni to tak gatimsirakur, shur anti kayar tsikwa se mumvatuta pula gapan.